Kwbangma chamung tongo abono chakhe bukhuk munamu jemon rosun piyaj dudh ni manwui coffee chuwak aa kwtui manwui tei mosola gwnang chamung. Rosun bai piyaj chakhe logi logino bukhuk mwnamwui fai o tei dudh tei dudh ni manwui chakhai bo bukhuk belai no mwnamu. Coffee tei chwak nwngkhai bo bukhuk mwnamu tei aa no sogwui ba songui chakhai bo bukhuk mwnamu. Mosola kwbang mui tei kwtwui manwui chakhai bo bukhuk mwnamu. Phiaba jeba manwui chaui bukhuk kaham khe suiya khe bukhuk mwnam naino.